באלניסבה לדה’ק אלקצ’יה, באלניסבה לחיאתי דיאלי מנקסמה עלא זוג, פאש כנת סג’יר אללה יסמה להם אלאסד’קה דיאלי כאן כיבקאוו יסתנאוו פיה חתה כישרפו, אמא דאבא אלחמדוליללה, מין כברת ולט כנהפ’ז עלא אלמוואעיד דיאלי או כנה’ואול נكون דימה פ אלוווקט או קבל אלוווקט, הד’אק אלש’י אלי כאן, אמא דאבא.